Njabala feewnirta geese mun ko ndiyam iwata e nder mun, so yoori wonta geese. Kala ko ari hen haggo en. No neɗɗo <hesitation> fuɗɗirta sukkundu ni kañum ko noon kañun ne, ko ɓuri yaawde yaltinde ndiyam. Ɗum yoori wonta geese.